Si unu quannu mancia avissi a pinsari si chiddu chi sta manciannu è sustinibili pi l'ambiente finisci chi arresta a dijunu. Capisciu chi la dieta è mpurtanti puru nta sta dirizioni ma sunnu picca, secunnu mia, li pirsuni chi stannu attenti a tutti sti miraculi. Ognunu fa e si movi comu megghiu ci veni e comu megghiu ci cunveni. Chista è la santa verità.